Mi wong ka̱ ipin ka̱ lum ndor ka̱kul pa̱ mmami ka̱ ga nok achan pa̱ neɗing te nyendal chit mi wong tan te mi ga mi nal iwu mi wong mi nal iwu te mi ga mi mek a perr nvanve mi mak ga pər chit te mi dok mok ka̱kul pa̱ mmami kang gan jum mung ovan mi ká̱ ubar mi pa̱ na oza wa min dok mma̱k ta te mi a mi lor na te min jum mung ko mu gun mi cher mi le mi ya ka̱n mak a perr gan pək iyen ri ka̱kul pa̱ a ovan ta i ɓa ga tak nkung ko mi me ka̱ apər ta te mi nak iya̱m nri ka̱ pər mi le mi ɓa mi yang nal ikpang mi bal kipang milbang a shinzhi mi pyep ikaba mi ka̱ izwam kafin kang mi ra nda mi yor mi nak ta ka̱ pal apər mi sur te mi kwanɗal mi nal te mi gwang iya̱m kəri ká pal apər te mi nak aya pa̱ do va mi gong pək iya̱m wa ikaba kenan ama dave mi gang pək iyem wa ivang te mi fa mi wong na ka̱ pin na ta kang mi nak ke pər nvangve npək te mi cher nding sur ke pər mi nak mi wa ser ovan mi ko kakul pe oza̱ ka̱ ɓa ga a tak nkung mmi ma mami ɓa ga tang ɗyang iya̱m. Ovan ga n ɗom ovan ga bam kung va̱ ta te, mi yar te mi wazər wazər mi mwak akaya ova̱ a gangan ka̱ ɓa to zəp kpaktəkat mi gwang iya̱m ri mi chang ova̱ ka̱ ashi azhal ganga kam nkung va̱ta mi gwang iga ɓar mi ma mi chit ana mi yar i dam mi kwanɗa̱l dəng ga wazir igi wazir ku ɓar mi te i kpan a sel ovanyi iga tak nkung mayi kuma iga tak dyang iya̱m o van i fəfa ka didi ki lum igi pepar te mi yendal a ta na ka̱ ɗi achu ape pa̱ neɗing te nda yà pa̱ mmami ka̱ ga pəl iya̱m wa so ki kaba min bwal aso mi ki zwan te mi kwandel keshe iyem gan war nding iyang warr ami mi re keta mi chər kowa yər ta ka̱ tan te mi yar ikaba mi sur te mi nal na te mi gwang na ko nvangva̱ mi gwang ke pər te mi le ta temi kpang aga shimshimi mi nal ga kpang mi kpang bak mi kpang a nung mɓyang mi pa̱ chichat mi kwaba shimshimi mi nda sha godo mi wuro van mi na ming sur oza̱ wa mi wur iyemri kadi mi a oze ka chi pan oze ozi yar ozi ga shin ga oze iyen cicibiyar ozi ga ko mami kuma mi chen ka̱ ashar mi ga atak va̱ mami ka̱ nəm.

Iya̱m yang te wa iya̱m gang pək iya̱m ka̱ yen anasera te ta a nəm mbwai chit te nak te i pək ka kung ko kuma ka̱ a kal iya̱m vata i nəm i fi fa ta ka̱ ɗiɗi ka̱ ilum aga wop te ka̱kul pa̱ mmami nka̱m ɗyang iya̱m ovan ka̱she nzhi awop ɓa pa̱ ka̱ atak ɗyang iya̱m iga apambin ka̱ kukwa ka̱t nɗyang nnap là inan ovan kpa, te mi mwor mi wong wa nva mi wong kong mi ga nok min mi kpang ashe nzhi mi, mi da̱mshi atak ra mi da̱mshi agodo mi wong ko ovan mi fa nal iwu, ifa təm i nəm aduwa ishí oga nnap nshi ga nwop inan, i nəm aduwa nzəng ká̱ ovan ko kafin kang oza̱ i ga amanta ta din ma mi fa ko ova̱ i shi nnap nshii nəm aduwa amma awalang mi ga ra nda pa te, awalang pa̱ ɗongɗong ka̱kul pa̱ sai atime va i mi gba̱l nok mi ka̱ lum ta kang mi randa nro te mi randa acham pa̱ fangzəngtəng ndaro te sai acham pa̱ gba̱pchi ka̱ ìzwam kang mi randa ama va̱ randa acham pa̱ gba̱pchi aga izwam ta te mi yendel mi kuma acham pa̱ neɗing ku nza̱ ilum nggo ka̱kul pa̱ ni mi na̱k na kamshi mi kang ka̱ ngga ata nok iga mi na nak kang o vəng mi ma kang a ga ata ka̱m nɗyang ova̱ ka̱ va ka̱t oza̱ ɓu ra ga te kilo a wa va̱ ta te mi mur mi wong te mi yendal ova̱ nəm aduwa.

Te i tat ishi ovan ka̱kul fa ga nzhi nɗyang ka̱ ɗiɗi ka̱kul pa̱ ko nza̱ asati nggo te mi ga̱ɓa̱n a iri ishi va̱ ga̱ba̱n mal pa̱ ma tat oza̱ ko nza̱ ba nzhi ɗyang va̱ta ko a te, wantana pe dikir te mi ɓa mi tat oza̱ ishi ivəngva̱ ma na kang nyi ka̱t te ga mi ram unəm uro ka̱ nzam i tat oza̱ ova̱ vəngva̱ mal pa̱ kpat ishi oza̱ mi ga ko va̱ ka̱ nzhi ngga kpat ishi mi ga mi kpat oza̱ te mi ɓa mi wur a uniform iya̱m ilukwan iga ga manta oza mi wur mi wamshi pe chichyat mi kup mi nak oza̱ i fi fa ka̱ɗi ka̱ ilum jer vata to va̱ pa̱ te oza̱ ga ishen ɗyang ka̱ ka̱ ɗi irin pa̱ ya̱m ɓa tina mi nəm i ɓan ka̱ ɓan asati har ka̱ nkur asati a.